La munil taqee' ke naak apahqaam cha wehchin ha ni'an pensar ke la munil taqee' este wula mood nrik'a je' ixib' q'iij porke cuando ya maas de ixib' q'iij nqap n'ila cha je' taq puus reh va y la puus are' nak'ux nri'an maal nri'an maal porke inclusos aveces nriqap te' apaam nriqap nriye' saa' awah entonces por lo menos si hat najaam nawaqsaam janaj sa amunil tiene ke ser je' nawaqsaam koon wach je'' ixib' q'iij porke ya despues maas de ixib' q'iij nwul y ya cuando nwul loo' nak'ux tiyaajwa entonces wula mood hasta incluso hasta nakimak y wula winaq taqee' pues man nki'an ta importar va entonces nkik'ux la munil y despues nri'an maal kieh aveces hasta incluso kikima entonces yo creo ke tah mood nqak'uxum janaj munil tanto tiempo qaye'em koon wach puede ser janaj kiab' o ixib' q'iij